AI איז טאקע זייער א גוטע זאך וואס מ'קען נוצן אסאך מאל באט צו עס נוצן צו מאכן <hesitation> באשלוסן אין לעבן איז- איך האלט ס'איז נישט א גוטע זאך ווייל א מענטש דארף קענען קומען צו זיינע אייגענע באשלוסן און וויסן וואס ס'איז גוט פאר אים. אויב ער גייט א גאנצע צייט נוצן די טעכנאלאגיע פאר אלע זיינע באשלוסן גייט ער קיינמאל נישט וויסן וואס- וואס ס'איז טאקע גוט פאר אים. ער גייט קיינמאל זיך נישט קענען אליין א עצה געבן.